Bueno ku ku sa'ayo alcanzar chi nanani depende nasa nani depende maáyo chi inka nayuú te yuan ku in felicida sa'ayo alcanzar.